Wa'ye' ki a' le' ti a' chaya a'lo' vitamina men a' k'oja'anil tulakal makoo' <hesitation> a' k'oja'anil y ki tulakal yan a' makoo' ti ix anemia, y a' malaria y- y la'ayti' y kutz'ik yaj y a' a' tulakal le' jach ma'lo' ti k'oja'anil ki ka' ka' juntuul ti makoo'.